Tio ka fe ara ja ju <hesitation> di o ye reen oo <hesitation> okan ni no gege mo wa kpe <hesitation> <hesitation> okpogoro kpo ivorno <noise> keni kede ee tsi okpogoro kpi no kan gidije wino ti ne ne mi tigbi bola we keni kede keren fo eran ki eran ti o wi oko we dede kerenfo we gba wi oko ko egu ale bi dede fenefene di aghaan fe aghara, reen oo wo ma ri aghaan ni ubo we <hesitation> a re ubo omiren reen oo aghaan dede fe ara aghara <hesitation> agere gere agiregere ma saa ee ka sa re umota umota kerenfo o kpe re <hesitation> etan o wi oko kerenfo etan we kerenfo di o ka sa. Uso̦ kenikede ene ee ma to wa saan to sa ju mi a nemi gin erun eye we owun ne saa ju eyi we owun re fe ara ju keni kede kene kun bi eran ti o wi oko dede di ee fe ara aghaan a ne bi a kele ka tse bo̦bo̦ wino̦ we o ne agbara agbara keren o ka lo̦ bo̦bo̦ de wino̦ de we ee nemi ren ju o keni kede o ka yere <hesitation> o ma yere we rii tsitsi <hesitation> eran bo̦bo̦ ni oko we ti o ka yi ireye re ayo̦de o ma ri yi ee gege o wa yi re ayo̦de eren we kerenfo̦ we eren bi ewe bi o te fe ara ro reen bo̦bo̦ de wino̦ de a ma ri uwo de a wi a bi iwe eren bi a te fe ara aghaan reen to ri eren fe ara tia gin we bi ewe gidije eran ti o wi o ke ni yayin we <hesitation> kiti kiti gungi eran ti o mo̦ laa ni oko we ti ene ka kpe wun oyemeko̦ we oyemeko̦ kerenfo kpe fe aghara o fe aghara mi a ri eran ti o wi oko we ti ee fe aghara mi ee rii ni temi aghaan fe aghara. Okun oko <hesitation> eguale bi udin fenefene ti o wi oko we fenefene di aghaan fe ara wo ma ri aghaan <hesitation> gege di aghaan re a ma fe yere di a yere a ma da gin kerenfo̦ a gin aghaan fe bu uwo, ne a ma mi eju bu uwo kerenfe gege kere ren <hesitation> ighaah dede fenefene ren di a bi eju di a fi aghira eren ka tse urui ti mo wa nemi gin ni no̦ di a fe aghara me bi eran de me bi aghaan lo jui me ee ma ju ni ubo, ara eran keni kede mo ma gin eran dede ti o wi oko dede fenefene di aghaan lo to ri oritse di o mi agbara gbi aghaan bi ee ti ee fe aghara we owun re tsi o̦je ti a ka je we kerenfo̦ to ri aghaan gi dije kerenfo̦ ira ti aghaan a fe anghaan a je eran o̦je ti a ka je we di a ka leo lee pa ta pa ta keke a ka ba a ka mu gbe bo̦bo̦ de wino̦ de to jegin aghaan ni agbara ju oi ne ubo o̦kan ti a ka kaa ni ti oritse ka kpe mu gbi aghaan de <hesitation> ee eguale to ka sun we. Wo ma wi ubo okan eligbo oko o ma wu ubo o̦kan we ubo ti won gha ni uwe we o̦je fi won je oritse ka mu wa gbee do ka mu wa gbee uwe owun o keye je urun owun o kele tse urun dede fenefene kuro o ka da kpe ara eren ti ubo ti oritse kele daa reen <hesitation> ere ti o wino bi eguale ti o wino̦ we bo̦bo̦ agin gidije wino̦ a ka ta o̦kpa o̦kpa ti a no̦ da we owun a gba mu eran ti aghaan ka fi emi were owun oritse te da aghaan ti eye we dede.